Yeewoo bu fekkee <noise> kafe lañu def ak mburu ak bëer ak meew, loolu dina dem two hundred. <noise> weer wi daal two thousand la. Waa weer bi dangay lekk two thousand, kër gi kafeeg mburu lañuy ndékkee. <noise>